gyíŧi ma gina ajoge ndi gsel bég yaanta haj, <hesitation> hetele hidύ dύñet, he fana geedma, hetele fana gaaji ma, ginjabra bég fana gaaj